Kivà marikoriko anay satria halako izy le mangeringery fahatany-an <hesitation> anaty lakoro fegno taigny mandeha amoron-dalana fegno taigny satria izy tia mangeringery foagna fa sy karaha biby jiaby sy mahalala fomba zany kivà marikoriko agna na mijery ananjy, sy tiako mitandeny ananjy